Ambulance pw mwota on hoso wan naunido, kobo gewido, wubia unata mehdi weyara asipi tingam metye tangi enam mwako. Burna papi belohata Ambulance, Ambulance mando doga gam yara, heba tete nangi enam, wwot dohaan mayat weyare wubelaw.